कुता जब स्वास्थ्य बिगडूदू च ज्यादातर दिखे जांदू कि उल्टी रैंदी। और मूत्रमार्ग मा दिक्कत हूंदी। एक कुता से दूशरू कुता मां सकर्मक जल्दी चली जांदू खजी बहुत ज्यादा हूदू ऊंमा गठिया भी पाये जांदू ऊंमा कई बार बाल बहुत झडदा ऊंमा बहुत दिन तक अगर सही इलाज नी मिलदू वे बाद धीरे धीरे उंक जान भी खतरा रैंदू। अगर तुरन्त इलाज हवेग्या तक ठिक भी ह्वे जांदा नींद भी ज्यादा आंदी ऊथै देखभाल कन पर ठिक ह्वे जांदा कुता।